ځینې خواړه د سترګو لید ته ګټه لري. لکه گازرې، شنه سبزيجات، هګۍ، کب، او مېوې. ویټامین A، C، او اومیګا-۳ اسیدونه سترګو ته ګټور دي. شین چای او مغزیات هم ښه اغېز لري. دا خواړه د سترګو رڼا او روغتیا ساتي.